איך שטיי אויף צופרי זייער פרי און אויסגערוהט, <hesitation> איך ראם אויף מיין צימער און איך גיי צו- איך גיי וואקן, און איך גיי צו די דזשים, און נאכדעם איך עס א גוטע פרישטיג און, איך גיי ארויס מיט פרענדס פאר סאפער, פאר לאנטש נאכדעם קקום איך אהיים און איך עס סאפער און איך שמועס מיט מיין משפחה